لي بياكل أكل صحي، أول شي يبدأ بالسلطات، سلطات الخضرة او سلطات الفواكه يعني اللي يضخ الروتين الغذائي السلطات، و وأحيانا يدير وجبات فيها شوفان وجبات اللي باللبن يدير وجبات خفيفة يعني، والدجاج بيكون مشوي خضار سمك اللحوم البيضاء مفيدة.